.هوقف شغل وابص له واقول له ممكن نكمل كلامنا بعد الشغل، لانه انا محتاجة أخلص شغلي الاول، ومحتاجة اركز في اللي في يدي. .فلو انت بتتكلم انا مش هعرف أركز وفي نفس الوقت وقتي هيضيع، ومش هننجز الشغل فخلينا نركز في الشغل ونسويه الاول، وبعدين نبقى نتكلم.